Sohõ lokaco kaŋ ra ir go sohõ kusa lokaco ra no ir go wuda naŋ kulu sohõ a go ga naŋ kulu kubay. Sohõ wo ir funu yeeno ra zama ka'ka banda ga ka'ka wate no ir funu banda sohõ ir ka ne ka furo hayno ra no ir go ka'koy muuda ra. Toh ni di sohõ hayni kwaga a goono ka a go jine ir man toh ir bisa yeeno ga banda sohõ yeeno goono amma yeeno si ba, yeeno da dunga ɲga no car'ra. Amma sohõ ir ga toh naŋkaŋ dunga hinne no i ga te ir se wayna ɲga hinne no ga doru yeeni si no doole no ni ga ba fuu ra gwaray ni si gwaro kala day ni ka taray ka gwaro. Amma banda ga naŋkaŋ ir fun wo yeeni, taray si gwaro za wayna maani kaŋ yaŋ no doole no ma ceeci naŋgu ka du naŋkaŋ ni lamba, zama yeeni ka bara wala ma ceeci hargu toggo ka daŋ. Da ni koy kani yaŋ do no, ni si hin ka kani yaadin kala da ni ceeci borgo kaŋ ni daaru zama yeeni ka bara. Amma sohõ yeeno moso-moso yeeno go ga dira sohõ wuda ŋga nda kusa da wuda, ɲgay no go ga margu car'ra, i goono dira. Zama sohõ da ni gwaro ba fuu ra no ni gwaro sohõ ni jin fufule yeeni-yeeni goono dunŋgay goono. Ni di sohõ ɲgay no goono dira car'ra, kala a ma koy toh naŋkaŋ duŋga koonu no kala kaydiya a ma ka'ka furo ɲga mo kaydiya ma'ana ma tun.